Aa no sokna swkang no fridge o 0°C o tonwi salba salnwui ni bagwui bagwi tonui mano aa no. Phiaba bono salsa salnui ni bisingo no chana nangnai ongya khe amutui hai aa no chakhe bemar ongui mano. Kwbangma sal ni bagwi aa no fridge ba telkar jagao tonikhe bini sag sogwui mano tei yongsa kuksa achaiui nai tei bini sago Hamya wngnai. Aboni bagwi chána swkang jora jora no naiwi tondi. Telkar jagao tonijak aa ni sago rimi rimi tei bahai ongkhe abo no aa no khibui rwdi aa aa hamya ongkha.